الرياضيات طبعا مادة مهمة في حياة الانسان و بتدخل في حاجات كتيرة، فالزول لازم يتعلمها، لكن في <hesitation> حالات كتيرة الرياضيات المتقدمة و الكورسات العالية منها يعني، ما بتخش في <hesitation> حياة ال- <hesitation> ناس العاديين، فا انت ما بتحتاج تصل الحتى ديك، لكن برضو معرفتها م بتضرك و ممكن تساعدك في المستقبل لو <hesitation> انت <hesitation> حتدرس مثلا.